Too ŋsɩbɔɔ ɖɔɔbɔ mɛɛ báa bé wɛ sóósi, amá faádzé, ditonɩŋɛ tʋrʋ wɛ bɩɩ ŋñ gɛ ñ di tɩ bʋwɛ biina yá bʋdé fɛ álámɩná sɩ ʋ dí ɔyɛ ɔɔ dí ditonɩŋɛ tʋrʋnɩŋɛ, tɔɔ ñŋ dɩ mɔsí, ŋná gnimo bʋrʋ baá yá bɩ sɩ begnímo, ɛɛɛ boyémɔ báa kubé, kubé gnimo, ŋñná baá kpáta ka dʋ rɔɔba minimini karɩ mɛ mɔɔ ŋñmí baá yá fɛnɩ sɩ miilisɛ sɩnásá, fɔrɔtɔsɛ sɩnásá. Too bʋ yelé álámɩná ŋ takáa tána biina bɔɔ séé bʋʋ yɛ na ñ yúkú ka lɛ bí? Ka yúkú ñ dí bɩ! Alíkuku náñtɔ dé álámɩnáá yɛ ɔɔ tɔkɔ. Amá alíkuku wɛ biina faádze. Tɔɔ ná ŋoémɔɔ bʋʋ yɛ dóŋɛ na ñ kaa yúkú fɔrɔtɔ. Báá kɔnɩ kaa tɔŋ fɛnɩ sɩ baá gnañ alikuku karɩkpákpá fɔrɔtɔsɛ sɩnásá. Mɩnɛ ké nɔɔɔ dzɛ síwo álɩ bʋ kaa tala ŋárɛ, ŋárɛ ŋñná ŋárɛ pópósápóó mɔ báá ya fɛnɩ sɩ fɔrɔtɔsɛ saláa sɩnásá. Ŋtá táa ná miilisɛ sɩɩlɛɛ, fɔrɔtɔsɛ sɩɩlɛ tɛlɩ bɔɔ, fɔrɔtɔsɛ saláa sɩnásáá ŋñ yúku ka lɛ ka tɔkɔná ŋárɛ náñtɔɔ? Ŋnáa? Náñtɔ tʋrʋ wɛ ma báásɩ sɔɔlɩ tíyá sɩ má tɔkɔ tí, límɔ mɛɛ baá sáŋ tí báá yá tɩ sɩ dzaawɔ

Tɔɔ, séé dɩí kpáa yɛ na dí yálá dí kadi bɩ?